Vary an, dia mangahazo an, dia akondro an, kadaka akondro, kadaka mangahazo, ravi-mangahazo, via: zany anisany foto-sakafo malagasy.